Mitovy mi fagnompiana ananzy amina pomme de terre na tongolo be io na tongolo gasy io fa samby atapitapy masoando aby zare de avekeo atao amin'ny toerana mangasisiaka, azon'ny rivotra sara de na atao anaty frizidera de mampilamina ananjy aby zany, sy mampamalaky maratra ananjy.